Ñy fampiasà tekinôlôjy hañaraha maso ñy toets'andro. Azo lazaa avao hoe mety, laha ohatsy ie ka mañaraky ñy lalàña misy, mifehy aminy ñy toera misy ñazy, laha ii koa mañajà ñy zon'olombelo, miaro ñain'olombelo, mañajà ñy fitsipiky azo atao.